Yake hewan jong tasik <hesitation> biasa bungkang biasa duka cumi-cumi yato otona jong tasik ya to biasa duka ubur-ubur, <hesitation> bongko biasa duka deng asu la asu tasik, nyarang tasik, biasa duka deng ula’ tasik yake tuona jo anu jo salu biasa deng buaja, <hesitation> bongko, bungkang, biasa duka deng ula’ biasa duka deng <noise> deng biasa duka deng <hesitation> cicca-cicca biasa deng kalapitti duka deng duka biasa biawak